<hesitation> mu cunu wo mana cunu wo mana bun na ho mu wozome mu tawe a mu ni wozome tawe <hesitation> ho tonu tawe a sɛ ni waati nɛ a i mi ni waati yirawe ara naso a vɛ vunu a hera mu tunsan mɛ benɛ ani semɛni ta tomu a bebian mɛ ce mɛ mɛ se mu cunu wo mana awa bira-ro han hɛri-ra tawɛ nɛ wa se ho semɛni puni a sera tonu ɓa wemu ma wozoma ho wozome sian punin dɛ han hɛri-ra nɛ o tawe a sɛ yanni a o vɛ o ɛnan a vɛ lafiyara ote ayan hera hiro mɛ se mu cunu mi